Fiɔahawo alo mìabe dukplɔlawoa, wole sigbe be mìatɔ nene, mìatɔa, fifia ne edzi vi tso vi fĩa, ewò kpoe lanɔ kpɔe, yebe ɖevi me nyawo, kaka va de asi na yebe tsitsi me nyawoa, ye kpoe lanɔ kpɔ mìa dzi, ne mì le wɔ ɖe menyo oa, ya gbe ne mì, ye tsã wɔ ɖe menyo o oa, mìɔ yɔe be papa nu ya ke ewɔ ne mìa eya me nyo o looo, trɔe leke ne mì kpɔa mìɔ tsã tsɔ kaka na tsitsiwò mea, mìɔ tsã mìa va dzra wo ɖo looo. Kpoa ne mì le wɔe viɖe viɖe ye tsã le mìa gbɔ, míɔ tsã mì le gbɔ kpoa, mìɔ keŋkeŋa mìa va nyo le ŋkɔ. Vɔ ne nye be mìa kekem mì li voa mì me dzo le se mìa ɖokui gɔme oa, mava dɔ̃ mìa dzi le enuwuwua o. Ta mìa kekem mì le sie evi nɛ nene, ye tsã le si <hesitation> mìɔ tsã mì le nɛ si yebe viwo nene. Ye eke mìɔ tsã mìwɔ ne nyɔa, eye le tɔ ye tsã be, enyi ame nyui. Ne mí wɔ ɖe ne me, alo egblɔe vɔ ye mì me va yi wɔ ɖe edzi o oa, mì me dzra ye tsã be ŋkɔ ɖo. Ein nyea fima me kpɔ nɛ ye ma. Mìabe flu ya me yi ne mì le fia, fifidzĩ via kpoe ya ŋtɔ kpo ziɖeka ziɖeka via ne wo tsɔe va na mì via kpo mìa xɔe, mìabe dzi adze eme kaka, xe yi memea, ye nyi kɔŋdzi. Kɔŋdzi me le mìa sio, ne ele dɔ fia via ne wo kɔ, kaka mìaɖo atitɔ̃gɔ kpoa ameɖewo kuna ye mí tsɔ gbɔ va. Me ɖe mì tsɔ dãŋgbe ye mɔ? Kpoa kɔ̃ŋdzia ŋtɔ fifidzĩ, fifidzĩ ne wo tsɔe va na mì via, wo na nu mì. Enu ke ye mìa ɖu ye mìabe sigbe be mì ɖu nu no tsi edzi dze eme ne mìa ye ma be he va na mì fifidzĩ. Wetrɔ ya ŋtɔ, ne va na mì via, atu, ne fiɔhawo awɔe ne mì fifidzĩ via, oh fine.